Nang ku sende ku te an pa a cin njakam kaa pak mee pee mop ku naa kyam a ki. Weet koo yi a yil ku jong koo ku pee kus nde. <hesitation> a plang kun. Naa cin mwaan shipee shipee pee kus pee bise nde. A okor njep yil mop. <hesitation> shee ni, kaaku yi naa sat yi mee nang ku yi naa kat kɨshee ku ate ɗaa piring a liis poo mushere ki yi mee liis kuɗik, ɓe ndeeni ni pɨ ret mee kwee <hesitation> ar an ku rep mee fur ku ti a mwaan a ki yi njep pee shipee pee kwang yil mun mushere nde. A ki njep mee pee mop kaa hokk pee se yi ɓit nde. Ɓe naa hos, pee ndeeni a pee ku naa hos a ki muw. A ki pee se takayi nde a pee pak ɗak piring liis nde. Waa ɗi, naa ki kaa kwee minjing pee yi teer nde. Pee kus pee bise nde. A pee ku a ki a pee pak piring liis nde. A bir a ki kwee kopmur pee yi teer nde mop. Naa ki yi kawel pee yi teer nde mop. Ɗang kwaan ni ma, an a laa rom. Ɓut pak mee pee ku naa ki ku, kɨpee ku jong jong mop Naa ki yi pak pee ku, kaa pee se nde, ɓe naa ki yi jigawa state. <hesitation> jigawa state ndeeni, a ki a ndeeni a pee ku, pee teer nde ku a ki ku a sat te jong pwet. A mang mwaan pee mee fur mop kaa peemee poo vel see. Ɗang a man kɨ ki wul yi pee ndeeni. <hesitation> jong mu pee ndeeni, ka yet pee bise nde plateau, ka ɗel kwee mee yil, state kaa bauchi ɗang ka man kɨ ki wul pee. <hesitation> ɗaa naa ki maan pee a ki yi kwee <hesitation> cin ɓilang yi yil ku mop ɗi peet ni a nysc. That is national youth service. A ni mang an loo pee. Ku a ki pee, ɓe ndi akwai vur kwee mbii mop ku a man mop muw. A ki a man a pee. Kaa kwee vur mee liis poo mu ngurum mop kaa wuliya, kaa beriberi. A ku aki yi jigawa state ɗang a ki a man mop pee bise ndeeni. Kwee ku kwaamun. Kaaku kwaamun ɗimu so yil naan bise nde, kwaan a kwee christian. Ɗaa, a ngu ki ndang jeeso. Ɗaa soyil a jeeso. A ki pee, ɓe a ki a kat ngurum ku ka yil ndeeni mop, a mop ku kwee wash mu soyil mu mop a ɗik. Mop ɗi soyil muhammed. A ku mop ɗi peet ni muslim, that is islam. A ki pee ɓe a kat pan shwal an ku ti mu kat tong ku ngurun ndeeni peeɗi a ngurum ku poo mop kipee na. Ɗang wash mu kwee shik mu liis poo mu mop ni ɗik. Ɗang wash mu soyil naan mu mop ni ɗik. <hesitation> a ki pee ma ɓe a pan a kat mbii ni pan shwal an ti a kat kwee mu so Yil jeesu, a a te a mu ki ndang jeesu kaaku kwaan ɗaa ki. Ɓe mop gakal pee muw. Kat mu ɗekem ki lunaan ɓe dimu mang a zaazaa ɗimu ki pee jong pwet ɗang mu ki mu kat rep mee lunaan ni yi pee bise ndeeni ni. Pee bise ndeeni ni, ndeeni pɨ mee man an ɗi ku ɓut kwee mun ngurum yil ku mop ɗi te humanity, yi hausa mop ɗi te bil'adama, naan le mun shini shini. Le mun ku mat shini shini. Le mun ku man shini shini. Le mun ku kyel kom shini shini. Le mun ku liis shini shini. Le mun ko soyil shini shini. Tap ka naa mu kunak ndee ɓe ka kas muw. Tap ka bias ku ka naa kwee cirem soyil naan ku ka naa kunak ndee ɗi so muw. Tap ka nin kunak nee ndee ka te a naan mak a ku ret met mini ɗang a soyil naan mak a ni ret met weet.